Maro tokoa moa rolahy ñy biby mihina anizay volotsangana zay ho fototsiny ñy sakafony: -Manahaky anizay ñy vahiny noho ñy rano. vahiny io raha atao hoe dorozofiny zao. <shushes> mihina volotsangan'eo. nefa ñy fiatraikany. mampitombo ñy <hesitation> fo fotoa iaiñany zany. mañampy azy koa manahaky ñy fi fitahirizany ñy fako reñy hanjary raha ila-tsika ;manahaky anizay ñy mpihaza. reñy iaby zany.